Sigirlar, albatta, egasini taniy olishadi. Misol uchun <hesitation> sigir boq-sigirni qarab yurgan insonlar o'rni almashsa, ular albatta oldingi egasini qo'msashadi. Kiyimlaridan, hididan tanishadi o'z egalarini. Lekin siz oldingi egasini kiyimini kiyib borsangiz yoniga, unda unchalik sezishmaydi. O'zimni egam keldi deb o'ylashadi.